देखो सा हुक्म आजकल पानी ना तातू करवां चाहू तो कइ कइ प्रकार का यंत्र वापरगा। जिनमुएक इलेक्ट्रॉनिक कटली है। अनमा आप पानी डालो और अनरी पिन ना बिजली मैं डाल दो अनरी बाद मैं आपरी पानी तातू कर देवा।